Vene patoto pene, po tam nene po. Ma taim vakav nene tatsu bon nene po. Ma taim vakavu tsema iso kava tobin voa ma ar von vua ma ar. Ka tsino nas kanaba tsino an. Bon tsunara po o bon tsuna vorekasa. Keara tsa taunu kavore tsuk ar tsara tsiako voa. Rerei ka kain ar via nao. Nao pavarona ge arvia tsemia von. Mia ti isa von ar via, kara tsino vataunu ka tasu ka an. Gegagavasasa katasu, taim nan reri nom po taim nan po. Ean tsa reri upas, reri upas ka nambana tsino dema ma ar vatasu mea avoan. An me avoan guru me avoan, kan tsino tetasu nom. Nabana tsino an me keete tasu nor. Ka vuts katsino vasisio ka. De ama tope an upas eme, anema ma big aran rakasa. Nabana nas, nao pavaronaa. Varan bebete varan varona upas tsino dema ka an upas. Tsinoma kade vasok ta aran nan nas. Pa tsa aran tebero na, von upas arav kanabana tsino nao ma kavon. Katsino de ka nas de ka nas ka tsino an. Ka tsino osana ka bete pabon. Ka tsino tsuan upas pata nubunubu. Ka tsino vasisio upas to vasisio tsuk nan tsiako voa aran vatasu popotanan po habam ti tetenem tsan nain sok rova. Kas tsa vavau ovoi pa nan nao. Pa tsa tavasata kas me tsa tsoe vanatane. Ka me-ene hubam ti tokita nata nor anan tetenom. Tsan nao en mosina ka pino kas tsa vavuts sasanema pean tsa vatao sasama asana. Kan tavuts sasaima pa ar nan kes vots nom pesparati tovovots nama en vanu e kas. Pa tsor vets ekas ka tsoe er. Vatamape kas vei to tsutsuk namma ge mai nama panan va esiso nom. Tsa nanahema pa tsa vots pamia vanu. Teno habam kas po hubam ti voro vakokoto. Tsa vets pip enor pean ka koto er pean. <hesitation> taim non tisa konoma ran noma tasu tei. Tasui te nom nao, kamam tena ven pahots, ge matse tavots ene pean, vangaugau ve sem, ubam tami kita riuriu upas me ubam tsi tsena vore vos a ter pean, nor te pas e na moan. Panan a kita riuriu vasa ra nor. Tsunak a tsino tasu ka aan, ka tsun ka tsinao vots ava ma vanu peor.